keéd ìba, ítá, ìnáng, ìtìon, ìtiokéed, ìtìabá, ìtìaìtá ùsúukeéd, duop, duõkeéd, duõetá, duoétá, duóenáng, efùd, efùdkéed, efuìebà, efudeta, efùdenáng, elíp, elip-me-kéed, elip-me-ìba, elìp-me-itá, elip-me-inañg, elip-mé-itiòn, elip-me-itìokéed, elip-me-ìtíábã, elip-me-itiatia, elip-mé-ùsùkkeed, elip-me-duóp, elip-me-dùlokéed, elip-mé-duoloìba, elip-me-duólòita, elip-me-duoloinañg, elip-me-efùd, elip-me-efudkeed, elip-me-efúd ebá, elip-me-efudeta, elip-me-efud anang, elip-me-efudition, elip-me-efudítiòkeed, elip-me-efuditiaba, elip-me-efudítiata, elip-me-efudúsukkéed, abaa, abaa-ne-ìnang, abaa-ne-iba, abaa-ne-ita, abaa-ne-ìnáng, abaa-ne-ition, abaa-ne-ìtìabá, abaa-ne-ìtiayia, abaa-ne-usùdkéed, abaa-ne-dúop, abaa-ne-duoloheed, abaa-ne-duoloíba, abaa-ne-duolita, abaa-ne-duolo-inang, abaa-ne-efud, abaa-ne-efudkeéd, abaa-ne-efudiba. Abaá-né-efúd etá. abaa-ne-efudenary, ataá ataa-ye-keed, ataa-ye-ibá, ataa-ye-ita, ataa-ye-inàng, ataa-ye-ition, ataa-ye-itioke, ataa-ye-itiàbá. ataa-ye-itiàita. ataa-ye-ùsùkkeed. ataa-ye-duop. ataa-ye-duddkeed. ataa-ye-duoloiba. ataa-ye-duoloita, ataa-ye-duoloinanf, ataa-ye-efud. ataa-ye-efud-keèd. ataá-yé-efùdeba. ataá-yé-efùdeta, ataá-ye-efudenang, anang, anang-ye-keéd, ànáng-ye-iba, anáng-ye-ita. anáng-yé-ináng. anáng-ye-itiòn. anáng-ye-ìtìdkéed, ánáng-ye-ìtiàbà, ànáng-ye-itiàita, ànáng-ye-ùsùkkéed, ánáng-ye-duop, ànáng-ye-duòlókéed, ànáng-ye-duòloibá, anáng-me-duòloita. anang-me-duoloinang, anang-me-duólòitión, anang-me-duoloitiokeed, anáng-me-duólóitiaba, anang-me-duoloitiaita